<noise> فيلا بجنينه تبقي مخصصه تلات ادوار -الجنينه احط فيها كلبي-الدور الي تحت للاستقبال ويبقب فيه جيم-والدور الي فوقع يبقي مخصص ليا او-ضت نومي-اوضه تفير اللبس-والحمام الدور الي فوق بسين-ومرجيحه وشوايه